Chxíchxiyi o dhela labah cheba dahán gucaba gucaba guéhta <hesitation> gua sha'dxhíuba. bachí ch sha'dxhíuba dahán o dhela neehba chebaa guaba tuu bushín ginasbah. guxaadxyuu lóh dahán <hesitation> o cuirahba tu bacaalín va riyuidxidxi'raba galdah. hora coma núu ñizah lóh dahán luegu chee gasarabah láhan tu guiw pera bua'c. dxiga riu bui ñizah dzee lahan guiw ya chxíchxi dxhian dxhíu lóh dahán gunba tzín. ya dzia gunáhc rua yúhu chega guínlagabah gunlagabah chxíbilagaba trashta chxíbiba. la'dxi gutobabah mientras dxie schelaba ga'uh gunbah comida o gunbah descansar tu cariyin. ga'baah dhel labah badxagaba chxíchxi gabiagarilaga gu'dxilaga abah gunlóhlaga. ñizaa giréh dhxóbah gusobalagaba sh ñi'yicba par garalaga guéhla gunlagaba guéhta. ga'ubah